E aran ni huk baiite, toubite, se wad dan jam di bila, se wad tadankali jam, sila sila sila ala sitem, to dohula dohula dohula dohula dohula tadankali mam, sonun non kadi ulir tadankali.